Saku wianu maku mepe ayang kukinawing kungan oh kumapa wemedo daong nge <hesitation> rumpu macang ka pa lela eh dukut puti kucang kulan itu pi tempel kuitung pali <hesitation> tutinempel kumola ba kesang kumola kaeng kuma ayang ngokasih mekep dei ure memang enget papeanen ta anen di ureh <hesitation> minanamou tuana sa kokap ka- kapalian keumane <hesitation> seng ka apa apa marior- rior medo sawo weane minya tanah heh toa ala minya tanah <hesitation> apa kawe <hesitation> ebi <hesitation> apa nge eh bahaya se engetika apang paku otuang di toro pa pepa peparen itu heh patenaan nense ngompa kuitiih entutu apa itu kimarat odoh baha <hesitation> mekeideen.